चिरैया हुनुकर अवाज सुनके मुइ पन्द्र देखी बिसगो चरैक अवाज सुनके मुइ हुनुकर नाउ पता लगावे सकबाही जे हुनुका कस्का गीत गौसाइ कस्का हुनुका बजसाइ कहके । जसने कि हमाअर कौघावा, मैनि, घुटुरि, कठ्खोलवा, हसे सुगा, घुटुरि, फेचुहा । हसे बकुला गणुर, उरुवावा, मजोरा इ सबह क <hesitation> स्वरवा सुनके हिनिकर आवाज सुनके मुइ पत्ता लगावे सकबाही कि इ चराइयाक अवाज इअ हलाई, इ चराइयाक अवाज उ हलाई कहके मुइ पत्त लगाअवे सकबाही ।